Ñy tsy itovizany ñy sakafo biôlôziky noho ñy sakafo vita aminy ñy simiky :-ñy sakafo biôlôziky voajanahary :,mañampy an-tsika aminy ñy hery fiarova aminy ñy vatan-tsika, mañampy an-tsika aminy ñy fahasalamanyñy vatan-tsika koa ;fa ñy sakafo simiky manimba ñy vatatsika, mamotikyan-tsik'ey aminy ñy fahasalaman-tsika, manahaky anizay ñy fampiasà ñy zumbô noho ñy vintsiñy, mety hanimba ñy fahasalaman-tsika reñy añatiny ñaintsika añy.